لو خيروني إني أتحكم بالحيوانات أو إن أتحكم بالآلات؟ والله هذا سؤال غريب! لكن بتحكم بالحيوانات، لأن الحيوانات مخلوقات حلوة مرة، وكمان هي فيهم روح وتحس مثل الإنسان، فإني أتحكم بالحيوانات وأشوف كيف إحساسهم؟ وكيف يتعاملوا مع الإنسان؟ شيء حلو كثير أحسن من إني أتعامل مع آلات أشياء مصنوعة ما فيها روح وما فيها حركة.